देखो सा हुकूम केय हव का जीवन रक्षा वास्ता दवाई लाव नो भोत जरूरी हवा है क्यूं के छोटी ईमेजीन दवाई सू ठीक हो जाव है। डॉक्टर बे दवाई लैवण वास्ता मना नहीं कर या करा, दवाई लैव नव छोटी बिमारी बड़ी नहीं बन या करा है।